די גוטע זאך פון נוצן נישט עכטע צוקער איז ווייל צוקער איז נישט געזונט, און איינער וואס ס'קען נישט- וואס צוקער איז נישט גוט פאר זיי, קען נוצן זאכן וואס ס'מאכן עסן זיסער אן דארפן נוצן צוקער, די נישט גוטע זאך פון עס איז, אז ס'איז אויך נישט זייער געזונט און ס'קען אויך אלעמאל האבן אזוי ווי א נישט גוטע נאך טעם.